Ku ma pihleõtsõlõ mõtlõ, sis tulõ miilde õkva muq hindä kodo, selle et meil om kotoh väega sagõhõhe kas hurmaad vai apõlsini vai mandariini ja naaq ommaq kõik jo pihlõdsõq.